निस्त्याक भाजताना तेचा पोषक तत्व तसेच रवंक जायें जाल्यार एक बरी पद्धत असा त म्हटल्यार तेंका बाके कराप, कित्याक तऱ ह्या रंधपाच्या तंत्रांत कमी उष्णताय आनी कमीचें कमी चरबी घालतत, जेका लगण निस्त्याक चडशी जीवसत्व आनी ओमेगा तीन फैटी अॅसिड ब तिगुण उरतत, आनी निस्त्याक तल्लें जाल्यार तेह पोषण खुब पडिन कमी करपाक शकतात म्हणून तेह तलाप तालचें।